Axien maran, e ra ba vovoro ma pasin moxa logging ga laxa se tanimem e di ga oxarin ana ari timem di ga oxarin na ari ma vu bilok ga ka maran. Di ga taraim pasu lo nian a kampani a laxa ga oxarin ana vu imem mi ga sulo ana nian ka xoron miang ana masin ga eilo laxa xaren ga kaba vare nian. Ana ari timem bilok di ga oxarin arixen <hesitation> taim a logging ga laxa a kampani ga om steret ka benefit idi miang avos ka balana vaga, kava di ga kaba ro lep a sevis mamaran mumu opa avos miang di ga sainim minin a consen fom, di dika eilep tumangin axalap opa avos xirip moxa balana vaga kava. Na ari ga flow tru ga omana ga manga nip naxin ana nian ka vos, na vun ga saban na ka mamaran. Orait ine miang op miang imem mi vade xulen, mi vade xulen ka taim ningin ma kampani ine ga oxarin na xalap. Ana xalap ka balana vu, avos di ka benefit. Moxa va ide a bu vos sunulap mon moxa <hesitation> ma papa graun a vos sulap mon, madi ga sainim a consen fom idi mondi ga eilep minin mon ana xalap miang lok taxis siit ma no na bu turagu lain kava di ga kaba benefit mamaran. Ine miangn op miang ana envairament ta ninem, abu pun anaia raxin di ga oxarin. Anaia, nonaia na mout nating kava di gaka mek use karen. Di ga ba vet tumangin op miang di ge ba ra ru mangin anaia moxa vet tumangin op miang di ga ba ra ru mangin anaia moxa vet ba gunan ka vos opa abu mama graun. Anaia ga xop nating, nonoaia na xop nating ine miang op miang ka bobo xulen tanimem abu turangu lain. Op anima e visik axa ana viniro ma. Miang di ra ba vade mu ine iak miang taba ru rixen ana kain bobo vaine mine di re ba mu lamun imem, di re ba vade mu lamun imem mi ra ba vade mu ana kain xalap miang. Ma na oxarin bilok avirok kave baling anaia raxin kave iak. Ma mem mi monong sasaxan kave a mamaran ma no na op miang a vos sunulap moxa bung et clan idi eilip minin ana vexe navat taxin bang ma kave de ide di demidim bang a femili ti. Turangu lain opa imem ana laik lixilik ka kava ma manima mare op miang, avos moxa sulap mu ra vade mumu ma mu ra ru rimem, mura stopim ana kampani o mura vet ana kain bobo moxa va. Bobo xulen moxa va, mura ba vet tavimem lamun mi ra ba mu lamun imem me ra ba vade xulen bilok op ma arurup kanimu ra vimem, ma ana kain bobo opa kave ra mininong mamaran, kave ra benifit mamaran tava. Moxa ma kampani ba oxarin imem oxarin ana en banana, tava xalap no na ia xa xop nating mon kava di ga kaba vet ta vara va xop nating mon ka virok ma ine miang a vaine mine taba mu rixen opa di ra ba mu angas ava lamun taba stopim a naxa kampani lamun a kain ma. Ma di elep a vexe navat taxin uso overseas na sip taxin bu ot, di bu oxa anaia solamo xa sip. Ma imem mi momonong turagu kave ra xalap moxa ren. Op miang orong iak <noise> mu ra va vade mumu de iat avos taxin ma na viniro ma taba mu uso rawa vos taxin lamun di ra ba mu, di ra ba mu, di ra ba vade xulen. Ana auduxuma vaine dira ba mu lamun ana kain xalap mani ma, ma kavae ra mamaran ta varos kavaga. Na ari bilok digo oxarin anari. ma vos diga a elep tamangin anari. Ma inim a nari, ma inim a nari. Ari ine axalap lok tagisxit arixe. Ari ine di bup make use karen ari, ari piang, ari ti moxaeinim, moxa taim a kampani ga ot, ga ogarin a ari na vu ga float miang ne ari musa lamo anagin ama ari ma kave ra welkam mo xalamo, ga ogarin ana ari ga otin bilok anangas, anangas bilok kanamem sousu ga ogarin axiren. Ari ga ot ga ogarin op ma, ga duxuma ga orong turun arixen mu ra ba mu ana kain axalap ma. Ine miang taba ese a vos taxin moxa sulap. Ka axat miang dire ba momonong. A lain lixilik mo ga vaga lamun a kain xalap ga ot tavimen so uso ka vaga timen, ma <noise> opa e visik minin auk duxuma miang lamun lagamo di ra ba mu, ma dira ba vade xule ana kain mininong, kimem so usu buka mamaran omet ka. A ngas sanimem, anari timem a kampani xa go garin. <hesitation> Maine miang ta ba monong iak, lamun imu op ma na viniro ma taba momonong iak, opa di iat di ra ba eilep. Kava visik op <hesitation> miang ka bob timem na mininong kanimem. Mi vade op ma lo ka mamaran, miang di ga vare lep minin ana vexe navat ma na xalap ta vidi. Di ga sei lorup palie mem vexe na vat taxin tavidi. Ma imem mi ava me leleveng mara ine mn miang auk piniro to sa ot kuru miang. <noise> A nian bilok loxotap miang a koron miang a masin ge eilo xaren, mi taraim pa va ainom loxotab karen, anian ka kamap, koron miang a masin ge eilo xaren. ma koron miang op mian, piang kava a masin ga eilo xaren mi om karen, ine mi vade op ma anian na kamap maran. Ine miang op miang orong turung arixe di ra bamu angas a vaine. lamun a koron miang ana a masin ka ga eilo karen, miom mi vade a puk nian na kamap. Koron miang a masin ga ilo xaren. Na go garin, na go garin, mi susu lo nian karen lamun, ga kamap maran. Ne miang op ma auk dudugu ma mon tano ma na viniro o pa e ot me ribe usu op op miang, dira ba mu angas a vaine lamun.